Ël valur d'üna vita üman-a al e la coza pi impurtant ch'a ie ch'a ven prima dë tüta la resta, prima di sold, prima dël mangé, prima dël beivi, ëntà rispeté sempre le persun-e e la vita e ma tüte le persun-e, pa mach chi al e da fianch a ti o chi a të zmìa